Raha ohatra ka hoe vacance le izy na hoe asa le izy a de tsara satria amin'iny izy mahita tany de raha ohatra koa hoe passion-ny ma le efa mi-voyage a de mety aminanjy fa raha ohatra ko nefany a misy olona izy a tokony hi-voyage lavitra nefa izy sady tsy mahadigny <hesitation> lasa malemilemy izy avakeo de lasa mamparary ananjy iny de amin'iny zany izy le hoe rasy.